Moni na moni lau eguai na, na gau badana na tanobada na moni seh ekaraim heina tanobada na, eh- ehegirom. Toma na moni- moni igaukara laina dalana na bema, dala namonai ta gaukara laiam neganai, namo ehavaram. Toh una be- na- na moni bema, gaukara kerere o lalohadai kererediai, o gaukara kererediai ta gaukara laiam neganai, na moni dan ma kerere. Toma moni ena namona beh na tanobada, moni na, daitaga bema oi maiam moni neganai oida- oida hegere- oida hegeregere. Toh bema oi asiem moni neganai, oida vaitan taunimanima seh na gauta bamonai behalaomum. Basie halaomum dan, begwaum, una madi asiena moni madi. Nada, toh na moni beh namo, bogakunu daidiai o unu bamona, nega haidia toma, moni dan ma, gabu haidai namo, moni, nega haidia gabu haidai dika. Toh na mauri tamauri laiam na moni na, gau badana. Moni egwaum ita, anian tahoim. Moni egwaum ita, ruma tahaginim moni egwaum ta motuka tahoim. Moni egwaun itada, bisnis takaram. Bema moni lasi neganai ita vada edebamona. Toh senedam ema negan send- seneda- sede- seneam ema gauna na, Moni na asi dibadia moni. Unu negadiai moni na lasi na- na hekwarai taudia una- gauka- mai biru taudia mo. Biru taudia, labana taudia, davara lao taudia haoda taudia. Idia emaiva ebiru taudia ediho emaiva, labana taudia ida, <hesitation> daka, <noise> vaitan, biru taudia seh, uma aniandia emailaidiam, labana tudia'an labana taudia seh ma, uda vamudia ma, biru taudia ehenidem. Davarai- davara haoda- davara kimai tudia dan emaim, edia, gwarume bona davara gaudia na biru taudia ida- biru taudia ida e daka- e- exchange'im, dai- dai tagwa io. Bena, na daka evaram. Ma, ema bona hari, nao ema neganai idia, na moni emailai. Bena na moni emailaia neganai, na, hanua na vaitan esensi. Moni seh na gau boune esensidia. Na hari na ina negai na vaitan bema ouram babiru neganai oi mas moniai babiru. Ona biru- biru negada- biru gabudiai bona eina, tawa idauidau eha ginidia, da city heina eme karaia una mosbi lalonai. Beh, na dainai da, toma moni- moni ema neganai, Daka, koikoi dan emailai, bona daka, hitolo dan emailai. Daidia bema mai edia moni neganai basie hitolom. Toh daidia, asi edia moni neganai madi, na hanoboina na madi behitoloa. Kerukeru dabai bena, ma bema moni beh- moni beh tahum. Nadana moni beh namo, toma moni dan ma, dika. Nadana lau- laugu, gwau na moni- moniai na vaitan, ia- ia- iana namo, toda, bema- beh- begaukara laia kererem neganai ia dan ma dika.